To kishe naka digal damɓe niko kisaa kis annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kis makka da madina kise inaka da dalka da makka nika rishana an naka da makka sosai jhugwasa gazgila dako mana heka mangaka hajjiyaro mangaka hajji babao mangaka hajji dada manka kissa-kissa annabi sallallahu alaihi wasallam to kakina masalmaka ton naka kiss makka ganbanna ka dalka dikha danbe nga barniy an duniya ndik malakabi nga biriye tun ga vakye vakye annabawa halau makkabi makko yanban an kwardaka kwaran kwarane naka biyo kasan da dalha da vine ngig de an arvatsiha naka gurana diyar kwaran kwarane naka makkani sabo da mukka vake da dalha da da mukko ngig dige da nighaha kwaltaba tsiha nigha nigha dalhi nighaha ngidhe, dalho nghaha ngiɗhe, dalho nigha ha ngiɗhe ka manyene van mangen nuvude dalha vak manya n nuvude dalha vaka dalha da vaka ɗuva she ɗane nuvud dalha. Dalha da vaka ɗa gud kabo nuvude dalha dalhan anna andugud sigo muvube dalha <hesitation> ɓul mayafiyode dalha am-mun sallad vi ne dalha ngig yaha <hesitation> ngigdigen na han vine ah suɗul wharana naha ah ga wharana naha tarbi wharan naha ah kur'ani naha udaha n naha dal ha da vine da mbuladu bula ha to digen kwarud kwaran kwarane whara ngura diye to ka kino da duka da vine dalko jhugwaka da zigilo kai war kwar nah gigal da makka da dalha da makka dalha dikha da makka kam ugude da kwaran kwarane dik kass kass bi vak kass kass bina dalha da birni ki ware dalhama ngha tsa kal tsabaha kwaren kwaren an duniko niha bi ngade dalha da tsumitsigahkla soti so da yarna vakahakakin niha da dalha da bvin an naghud digal amma kida digal tsihafa dalba ti koɓ buzan biya dal ba duge dane aiv biyo dalha da kob gilbiyo dal bada kab gubiya dalba da koɓ vizhigo dalba da haram biya kaɗga ba nusa ka digalbi kiɗga ba ina babaki digalbi kiɗga baha dada ki da galbi kiɗga baha zira ka digalɓi Tsitsa ware da dalha da vene da nigha nigha ka digid adat ude ngig an ghada ude dalda vakanama a nigha bitar tigeabbabi ɗalkha ti koɓo kwal buzani ngaha da n igha digid bi aɓala adalda ngura diha dalha davi ne kidga da ude adaldangura diha dalnha da vine arɗuha nasud ude adalda ngura diha dalha da vine mangaha koɓ vize dalda ngura diha dalha da vine ngaba ngig udaa kiɗgaho a dalda ngura diha to yanka vakan naka an avraro ko da ngig ude tsa makko ya maka vak kass kasse to yenan naka makkana kwarude makko ejibpe ghihe makka sihe madina sihe da ghane naka to amma ka naka makka naka da madina dalka dila da vine aujhakka ɗalka da vinma ɗanmitsigaha ayarda gaka nga dige naka halak yenbi do uɗan lavan ndaha da makka ka kasse yana vine. Dibbona tare shi suɗuk tare sili yu tare sih suɗuk tare <hesitation> tsitsa udehen vine tsitsa udal dalha da makko sihe dalkhas da tsitsa udah manaha vine am tsigahan vine vak man thire yuzgila a dalha amtsigaha nga ba dige da kiɗaha kiɗabi annaka da makka go sai gata kiyan bakabiya da buluduka koɓa ka kina ziraro babaro dadaro nusaro daghane an nine ka man karatu itar vine naka da makka an kwara kiyauka nga birniya da da arvara ka kulkwa hakaka mukkabi amanga buo vare dalda arvara hadak yenbi kwara kiyan balla kwaran kwarana nagka bifa adul jhijharo dul rsaghwaro dad ya nughwasa tsako dal haba war kwal nagha digal da yaken dalha dishai kam war kwal nagh digal da vinɓa tsa kwaga kiyun hud kwarana whara digalda vine tsa dal aman gud higa kulnits an digal da vine ngaba ude kwaran kwarana nayaz dalka kai zi ɗaba kassin biyo Daghan ude dalda vine zida kissno nuvi tar daghan uba dalo kwaran kwarane ah ziɗ bigo nuvitar to kwara kiyan vak kwaran kwarane ziɗa vakana bifa dalho da thaha ziyazgilo ɗalho tithaha za annabi dalhi tsitsa amitsigaho anm amitsiga han vine digena kwarud kwaran kwarana tss <hesitation> tifaya nuda ngig vak jidane tufiyana kwarude vak zidanna kwarude <hesitation> mungaha thir kiss kisse nga yazgila mɓahaɓa dam biyanka vaka da nga thir kiss kiss manahabi <hesitation> manaki yan mud kwaran kwarane <hesitation> da dalka dik ha da vine ya tsitsa uda mangaho <hesitation> adalha da vaka yazgila jhugwaha yazgila kwan kwarane tath yazgila <hesitation> tsa yan kadigete mangako yanka digite ah tsa yan kaɗigete mangako yanka digite mangako amma nakada ah ghuɓau du ghuɓa tsika niha da baha bug yazgila da dalha da vinkwar ndikenud kwaran kwara whara digal kama ude jugwa yazgila masilma ka masilmaha dalka disha da vine yada mbu ladu mbulaho kumma ndiken biyo yahmare tsa kwara ya yazgila kwaran kwarane da mbuladuha digete da baha yazgila da digedte ka digalha da nu gud yazgila niya. Gud yazgilana uwarude an vine ngaba ude an ngaɗa kwaran kwarane tsa dalma mena dan vine nguden kwarkwarabi da ghan ude dalda vine ya dalda yazgila ngude <hesitation> ngaha kwaran kwarane an ga da thidar vine kada vinbi ga bathidar vine kada vinbi ah daghan ude dalda vine adal da yzgila gan kimaka kwaran kwarane na dalla da mbiyan ka vaka ngaba haya kamaka danni ga halak makka kama yanba zikan nighda biya kakino zaraka to adal jhigharo an vire kwarake kwaran kwarane nga birni ɓal tsinbi dal tsaghwaro kwaran kwarane uga barni ɓal tsinbi yahanan tsako sa itare nga birni sarbo, to kama ndur ka vine kwarake kwaran kwarane nga birni ɓal tsinbi dal tsaghwaro kwaran kwura ne uga barni ɓal tsinbi yahanana tsako sa itare nga birni sarbi to kama ndur ka vnha vaka halak yanbi, yanbah digigid kwardaka kakina kam da ngig thirna vava mɓala tsinma na tsa tsatsska ai amma kan ina ina kwara ke ud kwaran kwarane yene vak kiss kisse yan bahan kimaka digal da vine tsa kigna kigan ha ka digena to nigha nighaha zaman sa tihina kinama tsitsa era ki zirn mɓudu koɓa kida makkani mɓuladu nughwasa koɓo kada makkani mbuladuwa <hesitation> bisis sano kada to kada vunni. To kamaki yinka kwarane na dal ghirar da vine na nighan do ko nika bn biya kam to dagahn ha uda tiha ka dal davakine se ghubahe yazgila da arva mawharo tsuwe ɗed ina nava arvagho bikha digal da vine ah tsa sahanaha baba yahana dalda vine vakng ina diya vavin dalho a ɗuwa tsiga diye ta vus ude dalho a ɗuwa tsig di ta dig udane aduwa tsik dita koɓo udane na zik yozgil an ndidaha kwaran kwara daɗu yizgila na bakaha diyena bakaha diyena kabaha diyan niha daghan da baha baf yar gila nga dige da piyah duwen biya to ɗi dalha da vino da saho ɗhahar utig ho eh niya sutataho udaro nigho to dasi ka sin ha da vina ngaba ude kuɗala kio aran kwarane na dal ɓalka da mbeyen va ka niya a nga bude kwarakwara bi ud kiz kizzing ndigal vai mbigan ka vaka.